Arọuzọ di mi ra wa ghan di awe z'ozo. oye di ral gba gahn okpe oye di adeghi <hesitation> asoroomi loor odi di okpe akel akel ikaraph, akel iboroghom akel elephiri akel oruohnu, akel ikalaghian akel osighe ilo onon oye obaram ilo odi oye di amoogh rọọzo pho iphen, iphen aroozo di mi u/wa di oye di utuman umi za zo oye di utumuan umi adighi oye di amoogh oghilaanu anaan. adighi oye di ayes, omeraam odi adighe omeeraam odi abem mo eeye po eeye. adighi oye di ikponu odi ko tue odaph oye ka tue ni akal etimu ikponu pho odi bin adaph nyodi aki esi mughumo iya ni ku oye abem mo opeer adighi eduon. Na ka bem mo opeer ka/tue adighi iyaar di erol idipho na amorgh oomeraam lor esi adol pho odi ku eeghe ku lehghi iyaar oye ka moogh bo ameeraan mo ophon idi edighi bo adighi oye di ra/wa ghan ikaraph. ra/ killaan ghan ikaraph aghel ikaraph ira meera eliom ediyhinom iyaar ra meera ghan esi igey, ra meera ghan esi oghi oghi risiyh ra/wa ghan oseph elo onon oye ku obaram elo odi obaram osighe ra/wa ghan ogba ghi gogh okpe olike oye di ragba ghi yogh ghan okpe, oye di ra gbe ghan okpe r ' odi ro/ fian ghan oye di ra wa ghan sighiton ro odi ro/ fian ghan. oye di ra mi ghan r' odi ro/fian ghan. opo ku oye di mi ra wa ghan otuman, oye pho pi pho omeeraan odi. Adighi boomi odi a bem ma a po a a a bem mo a̱ b po a b rabaaghi ghen okpe ra buayooghan katue akaap sion kiro abie pe a kaap kiro, katue abem mo eih obile odap roki kua bean mo okpeni, ma mo mi kuu dighio obile owaaghi roki odikua kaar odighi oye di arool iduon ra mi ro bophan ghan mi ka tue bean a sighe oye dia rool idion a bopho ghan loor a mi kuidighi ku mi ra bem boo mo oye di rami buo tue omoogh molu ooph di miia ru a wa rozor pho mia pho mo ghian, a buoogh di beeran aghi esiodi po oye di ra kaap ghan ipe eru bo inne po a ammeera ni esi ene pho tro bo ipe odi aghaap bo etu inne kala moor nu maagh ni yoor di esi ipe odi agaaph bo kue di adighi ni ka baaghi okpe loor esi di ra wha ghen owoogh ghon aduseph esia we loor esi di rawa gha oli ko ong yoodi rughuenian oseph nyooh obo obo obagaan omeraram odi adighi omeeraam odi miratuni po miratuni miratu pho miratu okpe uloo duol aghudom mo odi opo kuo ye dimi rawa ghan owoogh a muuphooph ro di idi edighibo adighi oye di na ka tue ni a dap bin amabi ina karolonaan oye di rabaaghi ghan ephen a yoor ughool mo eleghe iyaal oman oyechi agbalphen, agbalphen agba ephim na dap ra ki taah ma bile ragha inon okpe ka baaram okpo pho elege iyaal oman mi ka tue adaph nyodi a rol idiph o idi edighi bo kasighe ni ina biin a loogh esi igbaa gha mi ku mi ra wa ghan oye pho opo pho ragbaghi ghabo okpe kuidighi ku oye di mi ra pomo ghian ghan po oye di omeeraam mo odi odi ma bemina mi dion po idoun. Odi abeni ina mo miudighini po adighi ni ameni inna momiu dighi po miudighi opo kuoye di mi ra wa ghan otuman poku oye di mira tuma ghan sien adool aghudom mo ani na adighi oye dina rabaaghi ghan okpe boroghom ghan i borohom r' adighi yooghan ikparaph, r'azeeh ghi ghan weh mina kutumen idied ighi bo enaan pho bin ebeemni mo oye di ra zeeh ghi ghan weh moo oni anian useenaan nyodi ku edighi dina rabaaghan ipe erubo inneh m ka wani otumaan ana erodi nara mi oteelian mi ratelian ghan oye di radighi yooghan italimo ragbaaghi ghan okpe sien a dool a dumo mo a mi.